ग्रे रंगाचो विचार करताना शांतीताय आनी समतोल हांचो उगदास जाता। तातून्तल्यान म्हाका धागल मालब, आनी आधुनिक डिज़ायनाची याद जाता। चड करून ताचो संबंध सोफिस्टिकेशन आनी व्यवसायिकपण हांचे कादन असता।